Naquiiꞌ cwii wꞌaa caseina jndye nnom ncuaa na nnda̱a̱ nliuuya na majeꞌndyo̱ tiempo na mꞌaaⁿya jnda̱ ma we nnom ꞌnaⁿ na cwilalꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na matso ñꞌoom na mawaxꞌenaꞌ luaañe mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ndicwa cwiwilꞌueeꞌndyena ncuaa na tuiinaꞌ ñequio tsco ndoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ macwiwilꞌueeꞌndyena ncjo sartyeⁿ na cwilañꞌoomꞌndyena nantquie sa̱a̱ chaꞌ na nncꞌo̱ya ñꞌoom na mawaxꞌenaꞌ jeꞌ quia na mawaxꞌenaꞌ cwanti nnom ncuaa nnda̱a̱ nliuuya naquiiꞌ cwii wꞌaaseina joꞌ joꞌ nnda̱a̱ nliuuya ncuaa na ndyenaꞌ ndoꞌ cañjoom nꞌomnaꞌ aa na xuaa na tuii ñequio tsꞌo oo aa na cwii xjo niom ncuaa na cantuu nꞌomnaꞌ ndoꞌ cañjoom ncuaameiⁿꞌ joonaꞌ cwilalꞌuenaꞌ quia na nluii chaꞌ na cwii naaⁿ, quia na nluii ntjo oo chaꞌ quia na nntꞌiuu cajue cwii ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ na jndye ndaatioo wjaañꞌoomnaꞌ joꞌ cwilalꞌue ncuaa na ndye ndoꞌ na cañjoom nꞌom. Mati niom ncuaa na cweꞌ xcweyandyo̱ jeꞌ na ndyenaꞌ ndoꞌ quiawaa ntmeiⁿnaꞌ joo ncuaaꞌñeeⁿ. Cwilalꞌuenaꞌ quia na nluii cwii nantquie na ticueeꞌcheⁿ na jndye cwii nantquie na chaꞌxjeⁿ nnda̱a̱ nlꞌuuya lqueeⁿnda̱ juunaꞌ ticueeꞌcheⁿ na jndye ndaatioo macaⁿnaꞌ na wjaañꞌoomnaꞌ joꞌ jeꞌ ya cwitꞌiuunaꞌ tsꞌom cwii xuaa na cweꞌ ya xjeⁿ ndye ndoꞌ quia na cwiluii aa chaꞌ na ndaatsꞌa caxti aa chaꞌ na nntꞌiuu cwiicheⁿ nnom naaⁿ na tijndyecheⁿ juunaꞌ quialjoꞌ cwilalꞌue xuaa na cweꞌ xcweyandyo̱ na ndye ndoꞌ na tmeiⁿ tsꞌom juunaꞌ. Mati jeꞌ nnda̱a̱ nliuuya ncjo sartyeⁿ oo ncuaa na cañjeeⁿti na ndyenaꞌ chaꞌ na cwii qui centímetro na cañjoom tsꞌomnaꞌ joo ncuaameiⁿꞌ cwilalꞌuenaꞌ chaꞌ na quia na nneiiⁿ cwii ꞌnaⁿ na naquiiꞌ ncheⁿꞌ oo naquiiꞌ seitye nnda̱a̱ nlatiuuya na nncwilꞌuena quia na cwineiiⁿ aa na seiꞌ, quia na cwineiiⁿ aa na tseiꞌ quia na nnda̱a̱ nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwiicheⁿ nnom nantquie na nchii ndatioo wjaañꞌomnaꞌ quialjoꞌ jeꞌ cwilalꞌue ncuaa na cañjeeⁿ ndoꞌ ntmeiⁿ nꞌomnaꞌ nmeiⁿ ꞌnaⁿ na macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ na mati niom na quiiꞌ wꞌaaseina ndoꞌ cwii cwii ncuaa na jnda̱ tjeiꞌa ncueenmeiⁿꞌ maxjeⁿ wandyo̱ꞌ xjotsuaꞌnaaⁿ na nleilꞌue na nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ ñequio juunaꞌ. Ee xeⁿ na nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuaa na cañjoom tsꞌom quialjoꞌ xjotsuaꞌnaaⁿ na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ cwii xjotsuaꞌnaaⁿ na tco chaꞌ na nncueeꞌnaꞌ xjeⁿ sandeiiꞌcheⁿ xuaa oo tsꞌomcheⁿ xuaa yuu na macaⁿnaꞌ na nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ xuaa na cweꞌ xcweyandyo̱ jeꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ nleilꞌue meiⁿnquia xjotsuaꞌnaaⁿ ee na ticañjoom tsꞌomnaꞌ majndeiijdeiicheⁿ jeꞌ xuaa na cañjeeⁿti juunaꞌ nnda̱a̱ nleilꞌue cwii xjo na tmeiⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ nntseicwatyeꞌ tsꞌaⁿ ljoꞌ ꞌnaⁿ na matseineiⁿ aa na seiꞌ aa na seiꞌ oo aa na tseiꞌ meiⁿnquia cwaaⁿ ꞌnaⁿ na cwineiiⁿ tsꞌom xuaawaꞌ tijndeinaꞌ na nncwatyeꞌnaꞌ quia na juu tsꞌaⁿ mawilꞌueeꞌñe cwii xjo na tmeiⁿ na nchii xjo tsuaꞌnaaⁿ oo quiawaa mati cwilꞌa nnꞌaⁿ juunaꞌ ñequio tsꞌoom meiⁿnquia cwii ꞌnaⁿmeiⁿꞌ nnda̱a̱ nncwilꞌuenaꞌ chaꞌ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaa cwii cwii nnom xuaa na jnda̱ tjeiꞌa ncuee.